Portugal pegua reta kua reta jae mopetiño jaeko jaereta jeko <hesitation> jae fado jei supevano jaereta oime guɨnoi <hesitation> ipɨatɨtɨ vaera jare oyapo yae jare oyapo yave tembiu jare jaereta ɨvɨguajukotɨ ñoguɨnoi retano jaereta ma guɨrovia jaeko jaereta ma jaeko jae jeko retavano jae kua icultura reta